Suiça es un país mu chiquinu, más chicu que Estremaúra, peru assín i tó, por mé delas montañas tan grandis que tien pos ai variança grandi dela parti norti, más comu Alemaña, ala parti del sul, qu'es comu Italia. I arribota del tó, enos Alpis, pos essu ya es cosa aparti. Ogañu se devi de vivil bien porque la tenología tien a... alantau i ya se puei vivil peru enantis pallí no passavan ni las vacas i assina es que concedierun de sel el país endependienti, porque enantis del tren i los cochis, essu eran más que perdutalis desapartaus paí.